Tradisi yang modern tuh, itu kite tradisinye kalau betawi kitanya kita kalau belum puasa <hesitation> kite tuh munggah. bulan puasa ke mertua ame orang tua kite munggah kite bawain dah tuh sembako kite kasih, roti <hesitation> sirop, kite kasih beras, kite kasih apaan aje deh, nah ntar pulangnye kite cekelin duit deh tuh, namanye orang tua kite kasih, biar sediki sedikit kite kasih, mertua tidak juga duit nggak beda-beda deh tuh juga nah ama sodara encang, encing kite kasih juga. kalo kite punya rejeki banyak kalo kite mao <hesitation> sembako jugam mao kite munggah ke encang encing semuanya kita datangin tuh, nah kalau mau puasa tuh puasa bikin kue itu kue lebaran itu, lebaran kue biji ketapang di biji ketapang itu yang ini yang gampang aja dah, kalau kita bikin kunye, ini ntar kalau udah banyak tuh kita bagiin <hesitation> sodare sodare kite mau lebaran sepeles sepeles kite bagiin kue, <hesitation> encang encing kite anterin juga. nah ketupatnye tuh ntar pas lebaran kite anterin ketupat juga, semur tahu, semur ayam <hesitation> tahu kite bawain semurnye, kite ratain tuh encang encing kite <hesitation> bawain, nah besoknye lebaran kite tinggal dating doang, anak anak kite cecepin duit deh tuh, lima ribu lima ribu kan girang anak anak kalo dikasih duit lima ribu lima ribu.